انا افضل اني اكون ممثلة مشهورة افضل من اني اكون مؤلفة مشهورة عشان يعني عندي ميول للتمثيل وحب التمثيل اكثر من التأليف رغم اني كنت اكتب قصص يعني زمان بس لأ الحين احس اني احب اكون ممثلة.